Pues ru chjijiñ nda lae kun kuent manteca de puerco pero nda kjuende bajau mu u pero ya vez njuande chiñi nda ya mjajap kuent ru gaundat nda ya mjajap naung lo que es la manteca de puerco, ya nda nip lajuu naung y la carne de puerco nda ya nip mjau que chorizo nduk te lai jamon ru ya todo mjajap ya el queso crema pues todo ya nip mjau nda naung porque nda lame kuent colesterol y nik nda mjau naung el que nau nip neng pues u lae pus el aceite pus ya dabau kueje ya ndaja lañaung puro aceite pero que no tenga mucho y juande chiñi ru doctores ndu ya nda kuent nda mjap kuent nda lantaung nda nda aceite es como es espray lamang nomas biu ki xiljia pero pues no nip mjau kuent no pues no nip mjau pus ya muu guejel nip laju u pus ya nda neng pus pik nda le todo mjajap pero pus uno puede ne meje kanuye el aceite y la manteca nda pues sabe kuent rico los dos pues ya. Pero como uno ya neng pues ya lame colesterol ya no puede comer asi mucha grasa pero <noise> pero asado asi nda carnita asada le pues lo puede nda landejeuts nda kampiey xtchi nda pedazo de queso lo pones kuent kuenta kampieyp en el comal que se tire el aguita que tiene pues nda puede kuent nda naung mjau kuent ndu muu mjau u kuent de todo mjau kuent kara tostada pero nda lo tuest e nda laji eso es lo que nda sep nda gaueng kueje porahi kueje kamia pues stasep todo kuent nda riat lanjeuts <noise> pur kuent ta kuenta puro asi con agua pero no sabe muy bien pero ya que uno <hesitation>